Ny fiarabe fitatera tany zany da ilay atin'ny maro samy hafa, indrindra moa amin'ny toe-javatsy sy ny toetsy izay mitaky fahaiza manao manoka sy fiarova. Ohatsy zao i io da fitaova ampiasaina lafa mandeha amin'ny tany sarotsy. Anisan'ny fitaovam-piadia mahery vaika koa i io day fanavaoza asa andraharaha.